أحيانًا، الفن ممكن أن يكون له تأثيرات سلبية، خاصة إذا كان يحمل رسائل سلبية، فإذا كان مثلًا الفن يحرض على الكراهية، أو العنف، أو الإنتحار، أو أي شيء مثلاً المخدرات، فبيكون له تأثير سيئ، لكن في الأول، والأخير يعتمد الفن على كيفية إنه نتعامل معه وكيف نفهمه.